Intenej ma' ma' ma' patal inwa'liktech b'a'ax tulakal tan ak'atikten, men uchitun ma' yanäjij b'ix b'a'al b'ix b'a mixb'a'al b'ix yan b'aje'laj, mentäkej patal inwa'liktech chen ta- tan ink'a'ooltik men uchij ma' patal kiman tulakal b'a'ax kikajil ma' patajij ma' patajij tulakal b'inee kito'on kib'el kik'a'ooltik tulakal tu'ux yanäj yan kisuku'unoo' men ma' patajij, b'aje'laj patal kib'el tulakal pero jach ko'oj <noise> naachil ti la'ayti'oo'.